﻿Mundai ghi tdani sir wi yükuwi wi ya daithi kammasaya muzi ti dagu gma ca sir din-ah- dinnan dai bu ghi Ithayan ghi u`mi makarantai pramare di Dagu <noise> ghi C'uwu-ya ghi bayan Ningi, to ca di dai kammasaya hi -yuuwi ba luma <hesitation> hi yuuwi ba cimayai hi ca Ithadai gma lthdadai khin lae bu daya gulhubughum Cadi, to hi kuwayona gma ma khiya, to hi- tunda hi subu tavei khin gma subu Ithastar to ca yuuusayiri ci P'iya tsagai ghingin wu-ndalka Ithads wa pia yan wundska ga fau, gma wa pia yan wundake mu clay ghani ma, ghapi mawthi bu c'ighai, wa c'ighan wa på thuna ko gma to wa mucau wa p`a jaana to ci Piya tsagai gma tsuwarwi na khin yunwayii ghi wu ndaka para waniya ko wa ba ghi cuuna kowa cuwa wa p`a ghi dai ko wa busau koga dinnan te kam ghi ca ma ithima ya cina ni dafai bà wayu. ﻿Amma dai khin wuti-wuti subu khi- khiya cina ca dafaya we ya pa-yan tsagyi ti dafaya to ca yuuwi be'e ghidi ghi ghu fali di ghu bayan gma ghi <hesitation> -nghi ndirnaka ko ghi thaung ghi bayan Ningi to digma baghu tsigayan sirou đi ba ghiC`uwi thanyiyi Fan ghi c'uwi ca ndırnakhi khin lthauni dii ghi tsigayan ghi chi-khiya dan dawa kukusi dii ghi digma ghi sapyi ghi bayan vinahy ghi talehmung, Khin ndinakai ghi ghu Cawiya ghi bayan ghi canwina waya ca yuu waining gma ghi piyi kam baghi a Ithaura cana ghi pudi ghi puci the qwamisti bet don ni ni qua Gni ayan di ba ghi thay ghi ghy Ithaiyan Thi di ghi fali Kammasaya gms ghi kammasaya ghi bayan ghi khim ndirnskai, ghi tsigayan Ningi can gwan qwan di Ca lòng, ghi guy pyi to ndakakni vinshy, ghi sina Ningi to Ca p`a tsaga dai gma, sai kukusi we'e amma wu ndaka a p`a ghi thadayu guingin ghi Ithadi bakwi ca Ningi, we`e sai wu var ghidi bugyi Ningi wato wu ba kanyuka wini nizi be`e.